عشان الرسالة تطلع رسالة شكر لطيفة وخفيفة وحلوة أول شي ابدأي بالتحية والسلام للشخص اللي تبين تشكرينه، بعدين ابدأي اذكري سبب الشكر مثلاً إذا كان ساعدك في شي قدملك مساعدة أنقذك من موقف، اذكري سبب الشكر بعد كذا اذكري وامدحي في هذا الشخص مثلاً أشكرك على تقديم الدعم المعنوي أشكرك على تقديم الدعم المادي هكذا اذكري سبب الشكر.